Valgõ um lumi. Ka miiq pini, Lumi, Lumi um nimi, tuu um ka tävveste valgõ pini. Ja sis ijätüs um valgõ ja. Miä viil? Inemiisi <laughs> silmämunaq ummaq valgõq.